Karazan̈a zava-pisotro <hesitation> haiko ndraiky: zy, boason aby, ran̈o ran̈o zen̈y na ran̈o man̈itsy na ran̈o mafana <hesitation> eo kà zy ny fary àby ren̈y <hesitation> zava-pisotro mety mahamamo <hesitation> zay.